wam mọ na nẹ ki waiz ịk mam pụrụ lainọ, n yaagọ ta kọd jụm tẹrmẹn, amẹmọ sẹm wa yaan gọn sidami sidami, ka nụn wa mọ ẹz ụk sẹm, wam tẹnụgji pọk sẹm nụm kokakolaje nem, nụm pepsi nẹm, ma ya min ya min laliimin, min ga minin yan waiz ịk, pụrụ laimụ min lapititi, min liiwin wọrọp ɗẹn tẹrmẹn, ɗẹn yaag wụlam, ɗẹn layụk lawọm, min, nwargọ llọ kanjẹ n'atụ, n'wargọ kẹẹbẹ, mọn kwaḍụk pọ kẹbẹi nwargọ ịlọ nwargọ dẹr am kii, mọn kwaḍụk pọ dẹr am kii mọ pid kwalgọ niyadgọ yatkọ sọbụr sọbra yaan yat ụk panta wanẹ ụksẹm mini yẹlụlụnụm, wam lasara ɗọpẹim ka leda tẹrmẹn nẹm, min kwat lụnụm, miniya wam baanụi jẹ mini gi kwamtẹ ta kwali, min kal apẹ mini kal apẹm baanụi jẹ palamụn mini yaji, palam lasaram palam lasara nẹm min yabụt nụm palam kayi gayi. kana la ẹr mamụn ɓaanụi jẹ, ai ɗibẹ, kan sụm wam ka lakikọrọk, min ɗibẹ min tẹkụkẹ nẹm mọ ɗaṇyii lakikọrgi ma ka min wẹg yalamụm tai min yaanụ, kan ɗ̣ukanja n'kwadẹi min wargọ llọ min yadẹ ta taaja, ta taaja, ta taaja, min ɗimụm min saadẹ sama namga kalụk mụ, ka waiz ik nẹm, am kanjẹm ɓaanụ yat wa mọ ẹẹzọ, ma ɗaṇyi wụlọt min, n'wa ɗabtụ mana yaz, wargọ yaz nam dọk n'wa dabtụ wụlọt, mọn wa ɗabna wụlọt, mọn wana kọ tẹ min gi ya mingi yaan am ẹẹjọ mini wa dabtụ wụlọtụm ḅaanụ jẹ, n'dabna wụlọt nga nan wa nọ yaz waiz ik pụrụ lainọ n nẹẹdẹ apnọ, min gi nẹẹdẹn apmụ, mini argi wan kama wabọ waḅụdtụm, mini tagni pir pip min ga mijụ pisụ, mijụ pisụ upam ma mẹmọsẹ nẹm, kọ taizẹ kiimụ apsim, pọn min gi ya ga waiz ik pụrụ laimụ, n'tụb wụlọt, mọn kwadụk pọ tụb wụlọt n'tụk da tẹẹna mọn kwadụk pọ tụgẹi da tẹẹna, n'wargọ ilọ n'kẹsẹẹ n'kẹsẹẹ n'kẹsẹẹ mon kwaḍụk pọ kẹsẹi, amim tin jẹ n'wargọ ilyaji kọ taizẹ wam nọ ɗọpẹi yaji ɗ̣agụd ɗagda lẹlẹ, silip ụksẹ, sẹm, n'paadẹ n'paadụn sida ɗụk lasaram pẹẹm gi yaan man tọọdọ nam ɗọpẹi suga kọ taizẹ. <hesitation> salẹi salẹi, kụtẹim, n'paad tọn, n'wana n'wati yẹli ki wụlọt am wụlọtụm ɓaan tin jẹ n'ɗibẹ mini kwa pọ ɗibbẹ ɗibẹ niyẹ niyẹ niyẹ, niyẹ niyẹ niyẹ niyẹ niyẹ niyẹ, ma niyẹ nirụm nẹramgụn jẹ, wai yak kalụksi ta wi min wargọ ilọ min wagọ ɗụrẹ min yaan lizi, mọ zi kiwa pọ lizi nụnin tin tama tama yaan kayụta tụli laki jẹ yaan yat karan min kwamdẹ, mini kụrami ɗẹ min li ta kwanun ẹz amụm ɗam wụrọblọk jẹ mụjẹ watụ ya ɗụkẹi ọni, mụjẹ watụ ya ɗukẹi ọni, min gi yaadụn palam kana lakikọrgụm ɓaan pẹjẹ ka min wẹg yalamụm taimin ɓụnụ, ka min wẹgụm n'kwadi, ma ɗanyi min paad wa mọ sụmbọ, kọ laizẹ a nẹ, wamọ sụmbọ anẹ min paadẹ min sụmbụpẹ n'wam man pọngọm am man yaagọ man gin yụnbụn, mangi yaan ga wa'iz ik, pụrụ lainọ ụkụm ɓaan mọn nẹẹngọn, na sọr lainọ aụ ansọr, baanụn nẹ gọ na nan ga waiz ik ta kabẹin tida nam rabụm ta sọr baanụr n'nẹgọ na ɗọk kan tẹrẹ'm kpọmọ, ka sọr kilanidam ɗọk ka ki payin ka ka, ka ki payindi yụụ, n'sọr lainọ ụkụm mọn yangọ > n'dọnọ n'gi yaka waiz ik kọ taizẹ ma n'kụrgụtẹ. nga na yaa waịz ịk pụrụ Lainọ ankị a pụrụm kịyịl pịp wẹẹngọ pọngọn pọ ki wụ ta pak Lasaara pọọdọn sẹẹgam ma mẹmọjẹ ɗam na yaaji ankị nyaag kụdẹ na yaajị ma nụm ịya sẹ ka ma Lịwịn waam mọn pọngọn kịị waịz ịk man pọrọ laị man kẹn sọr'